<noise> Lafa ny olo zay mana fi- fikiriza amin'ny fiegna, la afaky taterahany aby ny tiany hatao, gny raha sosoa tiany hatao io. Afaky tanterahany aby zany.